Iaho sy magna tôbily fa raha iaho nagna tôbily da indraiky isam-bola avao nameno anazy, fa <hesitation> raha hoe fandaniako zany eo amy roy hesy eo raha ohatry ka nagna tôbily iaho, fandaniako amine vidine <hesitation> gazoa- esansy.